स त्से मन् त्सिनितक है गौ नि गौ ब गौ नु तनिअ बन्ग्सिन् मुजन्ग् जहिअ। नुन्ग बिशन्ग् न अपर्त्मेन्त् म त्सेओ तनिअ। जहिअ नन्ग त्सेबु फमिल्य् मेम्बेर् पेर्जुन्ग, बेलेक् फमिल्य् नेइघ्बोर्हूद् पेर्जुन्ग जिन्ब मुजन्ग् ऐन लिन्ग् सिन्ग् थय ब त्सेबु मुजन्ग् जहिअ। अन्ग् हैन अन्ग् बन्ग्सिन् प्रेफेर् खलम किअ न्ग गौ नि नुओनत् है, मन्गे उन् नुओन् है बन्ग्सिन् मुजन्ग् जहिअ सिन रम्बनन न्ग मा गुसन गौ ब गौ नि नुओन् है, रेनोवतिओन् खलम न है, मुजन्ग् ऐन तन है, गौ नि इत्स मुत इस न्ग कसेवु बुसुबुर्को है, मुजन्ग् ऐन सहजन देन है। भ्रै जिब्ल गौ नि नुओत् है ब थै फुतुरे नि तकै ब जिब्बि सिन्थ जहिअ। म्ब्रै अरम् इन अ गौ नि मुजन्ग् इन देन है, सवे जह्ग अर। अपर्त्मेन्त् निप्रे बन्ग्सिन् नन्ग गौ नि नुओत् हने कुअ न्ग, उन् नुओत् हने कुअ न्ग सप्सिन् म्त्सिन न्ग। अर तनन्गु ब मन कि गौ नि फुतुरे नि तकै है, म्त्से अस्सेत् देन है यज न्ग।